Punna injo cuacayya' nu kissei' nakke' nu rie' akunni ri kamponga' nu rie' ri biasa terjadi kunjo mae', rua'ji injo ji ri kua' timoro' na bara', injo biasa punna bara'i biasa kunjo atunna' ni dipakai to biasa lamung-lamung di pakai lamung pare' ka hatunna' pa' lomo-lomo'a biasa punna bara' i, kah gampangi di uppa ere'a re' ere bosi' na rang' re' ere bosi' na da'bung, ballo' todo'i lamung-lamunga' punna natoro'i ere' jari' selain injo punna to'di kua' anu <hesitation> timoro'i. injo punna timoro'i biasa, kodi' injo biasa di pakai punna nganui' punna lamung'-lamung tawwa, kah nasaba' assusa' ere'a kunjo punna bara'i biasa injo bulang-bulang, mulai biasa cappa'-cappa' na tahunga', biasa bulang-bulang sampulo rua' mulai biasa turung bosi'a hagenna biasa bulang tuju', jari injo punna lalloi bulang tuju'a, biasa kunjo mulaimi timoro' injo punna timoro' mi susah mi di uppa' ere'a, biasa to' punna lamung-lamung tawwa na ri timoro'i. Biasa tala jari i lamung-lamunga biasa di kukarangkoangi na torai timoro rugi'i bede ta'lamung mo jari injo biasa na taua lebih na pilih lamung punna bara'i daripada timoro i kah injo to'se ballona punna timoro ya kah anu i kah gampangi taua sulu-sulu tala rie ji na ni hindari punna bara to'si iyya rie dikua bosi' injo punna bosi' tawwa nu malasa orang sulu kah jiji' tawwa punna bosi'i